Miarahaba areo passager <hesitation> kapiteninareo mivôlana aminareo, mandalo agnatin'ny rivotro mafimafy edy tsika io zany mahatonga avion somary mietsiketsiky fa tsisy raha atahôrana, fehezo tsara ceinture aza mitsangatsangana aza mandendeha fa tsy tsy mahadigny ela fa efa tafiboaka agnatin'ny rivotro atsika de mande milamigny.